انا انسان كلش احب الخظراوات والزراعة ومجغب قبل الزراعة مال النباتاتمثل الفليفلة الباذنجان الطماطة البطاطة الخيار فما غاح تكون صعبي زراعة الخظراوات هو اجيب بذرة مال خظرا وتزغعة وتضيفلة ماي وتنتظرا علما تكبغ وتنتج.